Jonngol kam no ngol jonngiraa wonnde sarde nden, non tawataa dakam nyaamndu ndun. Misaalu kosen jooni <hesitation> nyaamn- nyaamndu ngulundu, a taway -to ndu haa ndu hukkii kam a taway dakam maaru waylike. <hesitation> Nden misaalu jooni, <hesitation> koddiraa a defay maaru e nyebbe, dakam maajum e seerdi to a defii maaro feere a defii nyebbe feere a wari a hawtii.